Sɛ epɛ dɛ inya ndua wͻ fie a, dza ͻwͻ dɛ eyɛ nye dɛ ebɛpɛ beebi a han kakra wͻ. Na edze dua no hyɛ dɛtse no mu a, ͻwͻ dɛ itum dze si wo tokura ano anaadɛ ibenya kann a obotum aboa ma dua no enyin. Afei ͻwͻ dɛ ehwɛ dɛ aberbiara no, ibogu do nsu na edze esi ewia ase a obenya ewia na ͻdze enyin prͻmprͻm. Hwɛ dɛ, dɛtse no, aberbiara nsu wͻ mu.